لو كنت مضطر لتثبيت عمر واحد لبقية حياتي كنت بختار ما بين الثلاثين و الخمسة و الثلاثين لأن هيدا العمر <hesitation> مدري شلون تعرف هيدا العمر يجمع بين القوة و النشاط و الحكمة هو أنسب فترات حياتك الشخصية ؛ لأن يوجد مدري شلون زي توازن في حياتك كشخص بهادا العمر.